<hesitation> Raha ohatra hoe <hesitation> a te te hitahiry a <hesitation> a pomme de terre ndreky zany an, de <hesitation> raha atao aminà toerana tsy lena alongany izy, a toerana tsy lena de toerana tsy de andalovana biby koa am'zegny tsy ohanina biby izy, de <hesitation> atao aminà toerana hoe azo antoka hoe tsy misy lo koa, ohatra hoe misimisy voa, raha miaraka aminanjy tsy atao misy lo koa gny am'zegny izy tsy lo.